Mi lornan hakkilo am mi ekkita masin. Mi jodan MI tefa andal ha himbe je arti am fuddugo fijugo, be Bo himbe je buri am andal fijirde mai. mi lattan Bo mido lara no baube fijata ngam mi latta mi ekkiti. mi de'itan masin mi lorna hakkilo am ngam kanjum on tan watata mi ekkita ha nder dubi jui.